كل سنة أقرأ تقريباً خمسة إلى ستة كتب وخلال حياتي قريت يمكن حوالي مائة كتاب أو شوي، فأنا أحب القراءة <hesitation> لكن مو قراءة كثيرة في الأوقات اللي يكون مو مشغول أو عندي اهتمامات أخرى لأن القراءة أحبها بنسبة ثانية.